komið sæl eitt skæðasta og óskiljanlegasta stríð síðustu ára geisar í Jemen einu fátækasta ríki heims styrjöldin hefur haft hörmulegar afleiðingar fyrir almenning í landinu áætlað er að áttatíu og fimm þúsund börn undir fimm ára aldri hafi dáið úr hungri sameinuðu þjóðirnar hafa varað við því að

geti ógnað þrettán milljónum manna á næstunni og að hungursneyðin í Jemen geti orðið sú versta í heila öld en í kvöld gæti lítill vonarneisti kviknað því klukkan níu að íslenskum tíma á vopnahlé að taka

gildi í

mikilvægustu hafnarborg landsins við ætlum að ræða stöðuna í Jemen í Kastljósi í kvöld og hingað eru komnir þeir Sveinn Guðmarsson fjölmiðlafulltrúi utanríkisráðuneytisins og fyrrverandi fréttamaður hér á Ríkisútvarpinu og Atli Viðar Thorstensen sviðsstjóri hjálpar og

hjá Rauða krossi Íslands velkomnir takk Atli Viðar ef við byrjum á þér það er talið mikilvægt að opna til að hjálparstofnanir

og hjálpargögnum til landsins held að það sé ágætt að byrja á því að segja að í Jemen er ekkert einfalt og það að koma hjálpargögnum um landið allt er gríðarlega erfitt en Rauða krossinum hefur tekist það vel rauði krossinn

landsdekkandi samtökin þannig að hjálparstarfið nær ekki bara til helstu borga heldur líka út í smæstu bæi og þorp þar sem fer umfangsmikið hjálparstarf fram til dæmis á heilsugæslum þar sem matvæli eru afhent og svona í undanfarna mánuði hafa þetta verið svona í kringum tvö hundruð þúsund manns

verið að þiggja matvælaaðstoð af Rauða krossinum og þá birgðir til tveggja þriggja mánaða og sama skapi milljón sem

hafa verið að fá vatn en það hefur kostað

og aðgengi er oft mjög erfitt og takmarkað já það eru þessir innviðir það eru vegir og og þessar innlendu stofnanir sem ættu að taka þátt í þessu þær eru bara kannski ekki til staðar byggir alltaf á því sem fyrir er til dæmis allt starf sem Rauði krossinn er með inni á felst í því raunverulega að þjálfa það starfsfólk sem er koma inn með lækningatæki lyf og raunverulega aðstoða heimafólkið sem er þá annað hvort bara ráðið af Rauða krossinum eða er starfsfólk heilsugæslu til að sinna hjálparstarfinu af því að þau þurfa að halda áfram

hjálparstofnanir almennt draga sig til baka starfið

því að brúa þetta bil milli lífsbjargar til mannúðaraðstoðar

kemur á eftir í á svæðinu sveinn þú vannst fyrir Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna UNICEF í Jemen um nokkurt skeið bjóst þar í hálft ár áður en þetta stríð braust út þá var ástandið ekki beysið í landinu nei það gleymist nefnilega stundum að áður en

en ófriðurinn braust út í Jemen árið tvö þúsund og fimmtán ástandið þar þá þegar afar slæmt Jemen er fátækasta ríki Miðausturlanda og á þessum tíma þegar ég var þarna þá var má segja stund milli stríða í bókstaflegri merkingu það hafa verið staðbundin átök í norðrinu sem eru í raun rótin að þeim átökum sem hafa heltekið

landið í dag en samt sem áður glímdi landið við svo margar áskoranir vatn er að verða mjög af skornum skammti og vannæring meira að segja á

hjá börnum meiri en víðast hvar í veröldinni og

á þeim tíma var helst talað um að að það mætti líkja þessu við Sómalíu eða Afganistan en tuttugu prósent barna að segja eitt af hverjum fimm ungbörnum var mjög vannært þannig að

ástandið er er núna það hefur ekkert gert nema versnað og nú er er talað um eins og eins og Atli kom inn á að þetta séu um það bil rúmlega tuttugu milljónir landsmanna nálega áttatíu prósent þjóðarinnar

níutíu prósent af öllum matvælum sem þurfa til að framfleyta sér voru innflutt þannig að á stríðstímum þar sem hafnbann hefur gilt lengi vel allar samgöngur úr skorðum að þá er þá er auðvitað voðinn vís já

með börnum þú hlýtur að hafa horft upp á ömurlegt ástand ja já auðvitað okkar

ástæðan fyrir minni veru var sérstaklega að aðstoða UNICEF í landinu við að greina frá þeirri neyð sem börn sem höfðu hrakist undan átökunum í norðrinu sem bjuggu þá í flóttamannabúðum við landamæri Sádi Arabíu þetta voru tjöld hitinn var yfirleitt hátt í fjörutíu stig þarna og mikill raki alls kyns náttúrulega sjúkdómar og og kvikindi sem höfðust þarna við líka þannig að þetta var vægast sagt hörmulegt ástand Atli hvers vegna nú er talað um að það vofi yfir sem sagt alvöru hungursneyð ástandið er

alvarlegt núna en það er talað um að á næsta ári ef

koma meiriháttar inngrip í landið að þá verði þetta bara alvöru hungursneyð eins og

jafnvel enn meiri en sú sem við munum eftir frá Eþíópíu á sínum tíma hvað hver er ástæðan koma átökin í veg fyrir að bændur geti framleitt matvæli eða er þetta bara eitthvað svona allsherjar hrun samfélagsins og efnahagslífsins ég held eins og Sveinn benti réttilega á þá var Jemen mjög háð innflutning

matvæla fyrir en auðvitað er það þannig þegar eru vopnuð átök þá fer

daglegt líf úr skorðum þeir sem að þó gátu ræktað matvæli verið með ákveðinn búfénað eða annað þeirra líf fer bara úr skorðum það eru sprengjuárásir það er verið að innrita fólk í

er raunverulega orðið að litlu

sem engu allir innviðir til að dreifa matvælum sömuleiðis það er til matur í Jemen það er þannig að það er matur til en hann er orðinn gríðarlega dýr bara út af óðaverðbólgu þannig að fólk sem á ekki pening fyrst og fremst sveltur þannig að matur er raunverulega orðinn lúxusvara þeirra sem hafa efni á honum og það eru þá fátækir sem líða fyrir og alltaf

fyrst og fremst konur og börn því miður og þeir sem eru sjúkir og standa höllum fæti fyrir og ástæðuna fyrir þessu má bara að nær öllu leyti rekja til vopnaðra átaka sem eru sköpuð af mannfólki þeim sem eru að berjast þarna

það sem kemur í veg fyrir að eðlilegt líf svona

gert það það er talað um að á næstu misserum þá verði allt að sjötíu og fimm prósent þjóðarinnar þrír af hverjum fjórum sem þurfi á neyðaraðstoð að halda já og það eru skelfilegar tölur og jafnvel þó að það fari þannig í kvöld að vopnahlé komist á þá er ekki þannig að ástandið fari strax að skána það getur versnað talsvert út af því að allir þessir innviðir eru bara farnir og það tekur tíma að keyra hlutina í samt horf og helst að betrumbæta þá frá því sem áður var af því að Jemen var mjög fátækt og veikt land fyrir þannig að það er langt í land og það er mikilvægt raunverulega að hjálpa

áfram rétta veginn til þess að koma hlutum í svona ásættanlegt horf og helst bara gott horf já þetta er svo ótrúleg flókið ástand þetta bæði stríðið og og hungursneyðin þetta er að miklu leyti borgarastyrjöld á milli uppreisnarsveita Húta og svo stjórnarhersins í landinu önnur arabaríki eins og Sádi Arabía telja að Hútarnir sem eru flestir múslimar njóti stuðnings

þeir ráðast af ótrúlegri hörku á þau svæði sem Hútarnir hafa á sínu valdi síðan selja Bandaríkjamenn Kanadamenn Bretar Svíar Danir og Finnar hafa verið að selja vopn til Sádi Arabíu það er bara eins og allar ríkustu þjóðir heims hafi bara tekið sig saman um það að berja á þessu fátæka fólki þarna hvar standa Íslendingar

látið sig þetta mál varða á margvíslegum vettvangi til dæmis

þjóðanna í mannréttindaráði Sameinuðu

á núna sæti og víðar

hefur einkum lagt áherslu á

að saklausir borgarar líði þarna miklar þjáningar og skort og þess vegna verði að stöðva þetta stríð sem allra fyrst og strax höfum við til dæmis lagt til að

hefur alla vega hvatt til og að friði verði komið á og núna í síðasta mánuði þá veitti ríkisstjórnin hundrað milljónum króna til

íslensk stjórnvöld hafa staðið sig í þessari deilu ég verð bara að hrósa íslenskum stjórnvöldum fyrir svona fremur vasklega framgöngu í þessu máli þau hafa raunverulega vakið máls og vakið athygli á ástandinu í Jemen eins og Sveinn

á vettvangi Sameinuðu þjóðanna og með myndarlegu framlagi til hjálparstarfs í Jemen og ég held að þetta sýni ágætlega hvað Ísland getur gert

á engra hagsmuna að gæta samanborið

við önnur ríki eins og til dæmis Norðurlönd eða önnur og hefur raunverulega rödd sem það getur ljáð þolendum átaka á alþjóðavettvangi og þetta er bara mjög gott dæmi og

íslensk stjórnvöld hafa staðið sig ákaflega vel hvað Jemen varðar það er til marks um flækjustigið að það eru Sádi arabar og Sameinuðu arabísku furstadæmin og aðrar þjóðir sem taka þátt í átökunum sem leggja til

eiginlega hæstu fjárhæðirnar til hjálparstarfs í þessu landi þið eruð með söfnun í gangi fyrir Jemen hér á Íslandi vandamálið virðist einmitt vera þetta að koma gögnunum áfram og hefur verið það hvernig getur fólk sem sem gefur peninga til söfnunarinnar verið visst um það að hjálpin berist á réttan stað eins og ég nefndi í upphafi þá er raunverulega ekkert einfalt í Jemen

sem snýr að hjálparstarfi er virkilega erfitt og getur verið

tafsamt í framkvæmd rauði krossinn er með hundruð starfsmanna í Jemen og vinnur mjög náið með jemenska Rauða hálfmánanum og tölurnar tala sínu máli allur þessi fjöldi sem er að fá bæði mat og vatn en aðstoð Rauða krossins lýtur líka að því að koma í veg fyrir raunverulega að óbreyttir borgarar líði fyrir átökin með tala við alla sem eru í þessum vopnuðu átökum og útskýra fyrir þeim hvað lög lög í stríði heimila að gera og hvað ekki og til dæmis er eitt af því sem Rauði krossinn hefur verið að gera núna undanfarna mánuði og undanfarin ár

mikinn árangur er til dæmis að ræða við stríðandi fylkingar og útskýra fyrir þeim að það megi ekki staðsetja sprengjur eða vopn nálægt spítölum eða heilsugæslum af því að þá eru

orðin skotmörk og nær undantekningarlaust hafa stríðandi aðilar fjarlægt þessar sprengjur og þessi vopn og þar með raunverulega þá gert þetta að borgaralegum mannvirkjum aftur stríðandi aðila og þetta er mjög mikilvægt að koma í veg fyrir að þolendur að óbreyttir borgarar þurfi að líða fyrir átökin það tekst ekki alltaf en það tekst mjög oft og þetta eins og Atli nefnir gríðarlegt vandamál í þessu stríði að bæði

og skólar hafa verið skotmörk í stríðinu og verið sprengd í loft upp þannig að þess vegna

það sé helmingur sjúkrastofnana í Jemen sem eru yfirleitt starfhæfar þannig að þó að náist vopnahlé þá á eftir að taka mjög langan tíma að byggja aftur upp þessa innviði sem þó voru mjög mjög veikir fyrir já bara svona örstutt að lokum nú hefur þessi samningafundur í Svíþjóð borið þann árangur að það er þó komið vopnahlé eða er að bresta á núna í

bjartsýnir á að það takist að koma á friði einhvern tímann núna í náinni framtíð í

erfitt að segja sko ef maður bara rétt staldrar við fundinn í Svíþjóð þá er hann

mikilvægt skref fram á við og bara mesta framlag til friðar síðan stríðið hófst þeir sem þarna stríða hafa ekki ræðst við í tvö ár þannig að það að náist yfirleitt að koma þeim við samningaborðið

auðvitað séð til dæmis eins og í Sýrlandi marga samningafundi sem

skilað þeim árangri sem vonast var til þannig að ég held að kálið verði ekki sopið því miður fyrr en í ausuna er komið hvað segir þú Atli ég tek undir það við auðvitað verðum að vera bjartsýn en þangað til að raunverulegur friður kemst á og uppbyggingarstarf getur akkúrat við látum það verða lokaorðin hér í kvöld Atli Viðar og Sveinn þakka ykkur fyrir komuna í Kastljós þessi þáttur verður ekki lengri

kvöld við verðum hér aftur á sama tíma á morgun verið sæl